هسه اذا كان الشي ما يظرم كثيغ للحيوانات <hesitation> برأيي اي عادي و طول انو هما ما عيعملولم تشوهات <hesitation> ما عيأذوهم يعني اشياء مؤذية وانما اعراض خفيفي او كذا <hesitation> برأيي احسن ما يجغبوها عل انسان او احسن ما نظل بلا ادوية